വിവിദ രകല പന്ദു, കയ പന്ദു, മമിദി പന്ദു, അരതി പന്ദു, ദ്രക്ശ, ജമകയ, സിഥ ഫലമ്, പിനേ അപ്പ്ലേ, അന്ജിരു, നരിന്ജ, ലേമോന്। മസമ്ബി, ഗ്രീന് ഓരന്ഗേ, ജേര്രില ജഥിക് ഛന്ദിന പന്ദു, സ്ത്രബേരി, രസ്ബേരി, ഇഏന്, ക്രോന്ബേരി, ഗിന്ജല പന്ദു, തുര് പുജ, കര് പുജ, പീഛു, അപില്ലു। പിഏരു, പ്ലുമ്, ഇഏന്ദു പന്ദു, കജു, ബദമ്, പിസ്ഥ, വല്നുത്, കര്ജുര, പ്രഥിയകമയന പന്ദു, ദ്രഗന് സുഇത്, കിവി, അവകദോ, ദുരിഅന്, സപോത, ഛിക്കു।